بحب رياضة كرة السله وبجيدها، كرة السلة بتحتاج تنسيق عالي بين الحركة والتوازن، وأنا بحب التحدي ده. اللعب بشكل مستمر بيخلي جسمي في حالة نشاط وبيزيد من لياقتي البدنية بحب روح الجماعه في اللعبة. النجاح في كرة السلة محتاج تعاون مع الفريق، وده بيبني علاقات قوية مع الأصدقاء.